Ley lewuru fu miɗo wawi somoyade cilli ciapantati. Sali ŋande fu mi somoyto,. <hesitation> so a diewi didum fota ka uyinaji nogayi e seɗam.